Pues ëch dun manam ko'o jedun pikanak unkë jedun kaxtëwëp mëdyaktëwëp je'e, paji'im je'e tele jyat'sidëyë oy jedun mayj toyëkayn y toyëkam jedun y pë kap jedun jyat'sidëyë pues kap jedun oy tyoyëkayn y una në ko'o jedun myaj toyëjnëbë ji'im je'e bi'i kyontrol jedun myëdë madyëbë dun myak jadakat'snaxaym y tyjatyë canal dun mëbaym oy jedun myaj tijawayn mëdyëbë dun maxtawaymbyë mëdyëbë dun canal nak dun myajt'sëp.